Laha mana hotely zaho, hotely fihinana, ka tonga de fa mandramby vonona avao zany ty olo. De ty hany nataoko tao zao: vary miaraky amy laoky, ohatsy hoe laoky hena na pondetera ohatsy, na fia, fia sauce, na akorho sôsy.